مرة جاتني مخالفة مرور على سيارتي, تمام؟ <hesitation> وبعد مراجعات, وبعد يعني الإجراءات وكل ذالكلام, <hesitation> الموضوع كان حيوصل لسحب رخصتتي, لكن كان غ غلط من النظام, يعني بالآخر, وحسيت بإحباك كبير يعني.